Eng' tukucho aripe tukul, achame tukul, achame ne uu teeta amu kona cheko, mo koiy kokakokona pendo, ko kona cheko, arook ko kako pai lakook. ak kaip sosayat, achame teta, aya kuu artet, ko muu koi ko kaalde, alipanchinee lakwet sukuul, amu koi kakoiit too aeng'chi, ko achame tukul kor achame artet kora, aya ko ne uu ing'okchet, achame akine ingokiet amu kakolak ii, ko kona maiik pa ngae peek, ko rook koit too ne ka pa haraka, aengchi, koma kakopiyo, ko achame akine ingokiet ne malaktai tokol, achame tukchotok tokol, ma mii nametai eng' yotok, akot akeng'e.